ଜୋ ଥିଲା, ମୌଡଲେ ବହୁତୀ ଯହା ଥିଲା, ଦୁଖତ ଥିଲା, କ୍ଯୋଂଲେ କୀ ହେଟ ଟୈମ ଜୋ ଥିଲା, ମୌଡଲେ ଜୋ ତାଜୀ ଥିଲା, ତାର ନିତା ନହୀଂ ଜାଈ ଥିଲା, ତୋ ହୀଲେ ମୌଡଲେ ବହୁତୀ ଦୁଖତ ଔର ନିରାସ କରେ ଜାଈ ଥିଲା, କ୍ଯୋଂଲେ କୀ ଗହର ଜୋ ବଡ ଥାନ, ମନେ ହୈ <hesitation> ମନେ ଥାନ, ତୋ କୋଈ ସୁଝାଵ ଦେନେ ଵାଲ ନହୀଂ ଥିଲା, ତୋ ହୀଲେ ବହୁତୀ ଦୁଖତ ଔର ବହୁତୀ ଯାଦିଯାର ଥିଲା, କି ଦିଵନାଚୀ ମୌଡଲେ।